<hesitation> Karà atôny kolontsain̈y Giresy ndreky. Araka tantara zen̈y irô zen̈y ten̈a manakà manan̈a tantara maventy amintany ity zen̈y. Irô Giresy àby àby io zen̈y man̈ano lafety ny pàkà ndreky misy karinavaly. Avô koa zen̈y tsinjaka ndrô fivolan̈ana izy <hesitation> siritakize hisaka lafety mandalo na miaraka lafamy na ino mandeha fo raha zen̈y.